أكيد ممكن الأرقام بترتيب عشوائي سبعة، اثنين أربعة عشر، خمسة، صفر، احد عشر، تسعة، ثلاثة، ثلاثة عشر، ستة، واحد، اثنا عشر، أربعة، وعشرة، وخمسة عشر، وثمانية. وبكذا سردت لك أرقام من صفر لخمسة عشر بشكل عشوائي.